ഇരേലന്ദ് അ മൈന് ലന്ഗുഅഗേ, ഏന്ഗ്ലിശ്। അന്ദ് ഇരിശ് ല വന്ജി അകല് ന രജ്ജ ബാശേ। ഇരേലന്ദ് അ കേല ഫമോഉസ് വ്രിതേര് ഉലിര്। ജമേസ് ജോയ്ചേ, വ്। ഭ്। വേഇത്ജ്, ഓസ്ചര് വില്ദേ, സേഅമുസ് ഹേഅനേയ്। ഇരേലന്ദ് അ അദിക് ഏദു മാസ, ബതതേ, ബക പേര് പുര ജസ്തി യുജ്മല്തിന്। അകല് ന കേല ഫമോഉസ അതില് ബന്ദ। ഇരിശ് സ്തേവ്, ബോക്സ് തേഅ, ബ്ലച്ക് അന്ദ് വ്ഹിതേ പുദ്ദിന്ഗ്, സോദ ബ്രേഅദ്, സേഅഫൂദ്, ഗുഇന്നേസ്സ്। ഇരേലന്ദ് അ കേല പുര്പ്ലേ ഉല്ല। സന് പത്രിച്ക്'സ് ദയ്, മര്ഛ് പത്ത് ഏഴ്। ഭ്ലൂമ്സ്ദയ്, ജുനേ പത്ത് ആറ്। സമ്ഹൈന്, ഓച്തോബേര് മുപ്പത് ഒന്ന്। ഇരേലന്ദ് അ കേല ഫമോഉസ് ജഗല് ഉല്ല। ഭ്ലര്നേയ് ഛസ്ത്ലേ, ത്രിനിത്യ് ഛോല്ലേഗേ, നേവ്ഗ്രന്ഗേ, രിന്ഗ് ഓഫ് കേര്ര്യ്। ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ് പുരേദു പോപുലര് രേലിഗിഓന് അല്പ।